کشمیٖری منٛز سینڈ پیپرُک مطلب چھُ ریگملُک مقصد یُس کُنہِ تہِ میٹلِک مادٕ صاف کرنہٕ یا لٔکرِ ہُنٛد کانٛہہ تہِ لٔکرِ سکریپ کرنہٕ خٲطرٕ استعمال چھُ یِوان کرنہٕ۔